Xatingui nó ihó ihó tinráku, xakininó xhi ti ngué <hesitation> xakeneno iin xakeneno ya'a nunu'ú, xa'a kidi kidi no nanrí ihó no ngui diki nduenó, xatangueno no kenó no'oo yiti no kiti no'o xhitin oná kondó tekucheni hó ti nrakuna na kuentiuno.